Kenia pe kuape ko jae oime jakuvo va oime iroiva ˂hesitation˃ oime ˂hesitation˃ ma amarenda jaeko va mayo jare octubre hasta diciembre oime vi otini yae otini jokope oime uajaete otini oyekua yave jaema oime jokua yaji pe otini.